To noon haako haakooje ngaranii yam kam, walaa ko miccitoto, walaa yi’ay pinndiiji, a yi’ay leɗɗeeji, a yi’ay haakooji, a yi’ay barooɗe.